Custu candu fui pittia, seu nascia in tempu de guerra, mi seu crescia, ma poi eusu magangiada a tottu e <hesitation> in poberesa. E <hesitation> poi mi toccada a mirai is piccioccheddusu ca tenia du fradisi, e mamma andada in campagna e deu fui sa manna e toccada a dus castia pro tenni e <hesitation> su modu e cuddu. Giocusu ci n'dia pagusu, però si diverteiausu a tottu. Cui sa fui, o gioghendi a cattasa o sa mattu mi cuada. Tottu casattedda de i giogu ca scieau fai, no è chi. Pagu si sceberu cia.